التحكم بالنار شيء خرافي! تخيل إنك تقدر تشعل النار من كفك، أو تطفئها بلمح البصر، بتكون أقوى واحد في المكان، والكل بيخاف منك وبيحترمك، والماء أيضا مصدر الحياة لو كنت تقدر تتحكم فيه بتقدر تطفي أي حريق، وتسقط الأرض وتخليها خصبة، كمان بتقدر تهدي أي موقف عنيف ببساطة، النار قوية ومدمرة لكن ممكن تكون مفيدة لو تم التحكم فيها، الماء هادي ومرن لكن ممكن يكون قوي لو استخدم بشكل صحيح، كل قوة لها مميزات وعيوب.